ترکیه ډېر تاریخي قدامت لري. د دې هیواد پایتخت استانبول دی چې پخوا ورته قسطنطینیه ویل کیدل. دا ښار د دریو لویو امپراتوریو پایتخت پاته سوي. د رومي، بیزانتینی، او عثماني امپراتوریو په جریان کي یې دا ښار د پایتخت په توګه کاریدی. په همدې اساس ډېر تاریخي ځایونه او د تاریخ له نګاه څخه ډېر غني ځای دي او ترکیه یو له مهمو هیوادو څخه دی په نړۍ کي.